We firstly before you cook rice you prepare your pot your coal pah your coal and your water ley rice mon be with you already you put ley coal in ley coal pah you put ley fire in ley coal you set ley pot on it put water in ley pot and and then when ley fire catch and ley pot boil put ley rice in ley pot you stir so it can’t be able to make nat and then cover it for time after few time you check it up when you observe dah it getting soft you takor some water when you observe la a hard you add ley water when you looka it when it’s done a prepare you put ley on steam after that you take it down your food will be prepare good just ley way you want it.